La carateristica principal del cangür al e che cuand a cur oltre che cure veloce a sauta e pöi al e 'na bela bestia, dai, al e simpatich al e al e bo, sai pa, al e, pensu ch'a sìa anche brava cume bestia, ch'a s'lasa anche forse carësé, lu sai nen